Kabla ntaalika le ngeshii chungusa tabia sa mfele so kwamba kulya kaa kwamao kuli kutra. ukakolya labda kwetre ugonjwa labda wakifafa au labda tb twechilekana. twelekana lakini ukakolya kwetre shida yooyo ndo ngekubali imchumbia. kuhusu mwana aklifu mama fe msa <hesitation> mfundisha tabia kunukwa motru kwamba usaakulie mndu msero fulani kwamba nkutri na kutri ndo msa ekufaa, na mwana wa kisero tata nife mdua kambesa elae msero akwa ulolye mwana aklifu wamafulani nekufaa au tekufaa shi uinde spidi spidi unnde na mmba.